Emi ɓuri yiɗugo nyaaminda beɗun ɗun zaki gam e ɗun ɓuri welugo. nyaminda ɗun e ɗun ɓuri welugo. E ɗun ɓeita ɓeita cemmbe, e ɗun mari minerals, vitamins e anti oxidants.